<...>Maro karazany zany ñy akora mitovy tamilamba maro sam samy karazan'io: -Misy ñy kitapo, ahita tsika ñy temitsy, ñy ridô, ñy sarom-pandrea zay, misy koa ñy kihitapo na ñy poketra, misy ñy saky fandesatsika enta reñe, misy ñy satroky fi satroky siky rey zay, reñy zany,. <shushes> ñy siky isikina tsika zay, ñy siky isafora vita amoo lamba abe.